عشان تعتني بالنباتات، أول شيء الإضاءة تأكد النباتات تأخذ كمية كافية من ضوء الري، وسط النباتات حسب حاجتها وأتأكد من تغمرها بالماء لأن هذا يسبب تعفن البذور، التهوية تخليك تتأكد أن المكان جاي بالتهوية لتسميد إستخدم السماد.